Ada'aña yu'ui'ini ja ka'ajna papaya, melón jiaa xe'ejna tiuku te horre kua'ana nuuxa'avi porque ada'aña ku diabética tee xe'exina papaya jandii xe'ena nuun ve'ena tee ke'endenaxi tee de a pedacitos la'a la'a ja tee xe'ena ndii daake'ena la'a granola nuunxi te jiaa xeéna tiuku melón ja daava'ano ndiute horchata te daake'ena melón pedacito daava'ana te daake'ena ndii nuez ja tiuku te jiaa xi'ina ndiute de horchata xi'ina sin azucar xiinando jiaa ku ja xe'edena.